Pingüino reta kuaereta ko iropeguarai ndipo yogueru kuareta jae ipuereta uajete ya eiroi jaema oimeta jokope tata etei ma i hielo jeisupe vape jaema jokua ivigui rupi i igui rupiko kua reta jare i iyivite iarambo rupiko kua reta oguata mbaetietei porque jukurai avaei ndipo yogueru kua reta oiko vaera kua nunga rupi